Nako ngoji manege nako kia o <hesitation> binatang manege i paling pintar menurut ngoji manege o luri sebab ena sokonoke so tetemo luri ipintar karna ena maruka bisa ikia ima bicara ena nako woja i wosi dotokoka la ena lo kai ena mote moteke sebab karna tojalega manege aje maruka manuka manga palihara ka burung luri na komanege dika kira kira.